Tɔɔ <hesitation> dɩ kpáta dɩí lí gɛ dzʋ nɔɔmɛ tɔmɔ- tɔmɔníŋɛ mɛɛ dzɛ, tínɩŋɛ, sɩ dí tɩŋ tínɩŋɛ tɔɔ álámɩnáá yáláa ka dzɩŋ, <hesitation> tíwɔ yɛ bɔɔ yɛyá lɔɔɔ wá, tíwɔ yɛ lɔɔ mɛɛ tíwɔ wɛ bóre mɛ, amá ñŋ dí bɛrɛ- dí bɛrɛsɩná, dɩí mɔsí tínɩŋɛ tɔtɔ dɩɩ yálaa dɩí ná wómɛ báa abéeré. Dɩí ná <hesitation> máñgo tíwɔ, dɩí ná moti tíwɔ, dɩí ná akutú tíwɔ, dɩí ná agníŋgiri tíwɔ, dɩí ná páya tíwɔ, <hesitation> tínɩŋɛ tʋnáníŋɛ tʋná wɛ báa abéeré díí lá díí ná tʋná wómɛ. Bʋká bíɩ ŋsɩ dí dzʋ gníñtɔ mɛ, ŋñná sɩsɩ <hesitation> dɩí ná sómóo, dɩí ná sʋlɔɔ, <hesitation> sómóo, sʋlɔɔ tʋnáníŋɛ wɛɛɛ, ŋná <hesitation> sɩbééé baá yá tíwɔ kʋ yéé? Tɛfɛ tínɩŋɛ vʋʋ, ŋñná firóo, firóo wɛ, <hesitation> firóo wɛ sɔlɔɔ. <hesitation> tínɩŋɛ, dí tɔŋ sɩsɩ <hesitation> séé baá yá tíwɔ kʋ mɩní? Taŋtóóna tíwɔ wɛ, taŋtóóna tíwɔ wɛ, <hesitation> kítíkpà wɛ, kpakpláa wɛ, agáwéya wɛ, dɩí ná agáwéya dɩí ná kpakpláa, dɩí ná kítíkpà ŋnáa? Tínɩŋɛ tʋnáníŋɛ mɔɔ, bʋná nɩŋɛ dɩí yála ka ná bɩ ŋsɩ lɔɔmɛ, ŋnáa? Dɩí yála ka ná bɩ ŋsɩ lɔɔmɛ. Loóo tíwɔ ró wɛ ró ŋnáa? Ɛɛɛ bʋnáníŋɛ feé-feé yɛ bɔɔɔ ñŋsɩ ŋ dzʋ gníñtɔ, ŋñnáá. Ɛhɛɛŋ mɩnɛɛ bʋná wɛ bʋlɔɔ dzɛ.